Zah zen̈y tsy de mailaka mampiasa menaka fa koa misy araiky na aroe isak'herinandra matetiky makasiky asa fo izy io fa tsy maro be zen̈y fôtony tsy de mapiasa kôneksion ny imaila feky zah zen̈y.